ee minni mii medino yogo jahale, hales di joye. Medio yogo Nigeria, Medio yogo Ghana, Medio yogo Kamaru, Medio yogo Chad, and then Medio yogo UK, United Kingdom.